To ayidi dollugo geerade, arandewol kam ahubba hiite awada ndiyam haa nder fande nden asakkina gerede ma haa nder a acca geraade man dolla dolla dolla jei wakkati sedda jam awara a itta dum